امم أنا شايفه إن انتو سرحتوا مني ، مش عارفه ايه ممكن إنه يكون حصل بس ده طبيعي جدا ف أنا حابه إن احنا نحاول كده <hesitation> نرجع التركيز بتاعنا تاني <hesitation> شوفوا حابين ممكن نعمل ايه! لو في حد مش فاهم حاجة ممكن أعيد الحتة دي تاني ممكن ان احنا نلعب لعبة ممكن ان احنا <hesitation> نشرحها كقصة ، يعني اللي انتو عايزينه أهم حاجة نرجع كده نركز تاني